Tegeligult naaq <noise> ökoloogilidsõq köögiviläq ommaq külq väärt umma hinda. Aq inemiseq sagõhõhe taha-i tuud massaq ja ostvaq iks odavampa rämpssüüki ja odavampi asjo. Kuikiq piäsiq just olõma tsiht, et kasvatagiq noid tervüsligumbit ja inemisesõbraligumbit <hesitation> taimi.